a canji soosay fa, mi wayri ma soosay. Las miyi ma na ni a foti, a mawni soosay, a bo'ɗi, a tekki; masha Allah bo'ɗi soosay wallaahi, Allah ballu.